Njunixu ndakuaxu nanchi ndavaru moli verde chi, chin an onré noñexu notoxo chi niyexu chí vanjuina yexii akui nixuu tundanchiko ndavaru ndo'o, no unixo ndakuaxu nanchí nanchi kondavaru nanchi nai ndakero nai ingrediente nakero, a'a este nduno nixo ndakuaxo nanchi kua, cha'a kuii joño chún yoncha kui jó moli ñuotu xhi huajuina ye'e onre niñexu niyexu chí huajui neye'e ndono junixu kuka ndanakuaxu kudavaxu.